﻿दुनिया का गाना सारा बुद्धिमान जानवर छ पर थोड़ा गाना जैसा की डॉल्फिन डॉल्फिन घनी समझदार जाति से मछली छ आशय चिंपांजी। छ उसे समझदार बांद्रा में एक छ हाथी छ हाथी की बुद्धि हाथी की उम्र सबसे अधिक हो जाए हाथी समझदार छ ऑक्टोपस हो गा। यो वहऔर तोता तोता भी गाना समझदार है कुत्ता हो गया कुत्ता तो बहुत ज्यादा समझदार हो जाए मन किया का सबसे बढ़िया दोस्त भी हो जाएसूअर सूअर में भी डिमांड बुद्धि बहुत ज्यादा हो। जाएसूअर बहुत मुश्किल समस्या को हल कर सके छ व्हेल मछली व्हेल मछली सबसे ज्यादा बड़ी चीज है पूरा पृथ्वी पर और बुद्धिमान भी बहुत ज्यादा हो जाए बंदर बंदर भी बहुत ज्यादा समझदार हो जा।